E tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ bȧ guùŋ maŋ yɛmɛ̀ sèè wo folaaȧ, muŋ nɔ̀ŋ e ɓɛ̀, mùŋ go ɓɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kapȧ wèè maim mȧnȧŋ, mìŋ dònȧŋ nyimèè wèè anyuùŋ kòmaim nyȧŋ nyɛ̀iŋ nȧȧŋ gbiŋ naŋ gbiȧŋ kùȧŋ ɓɛ̀ guùŋ ka jɛi felaa bi woum mȧnȧŋ, <hesitation> è guùŋ kpò nȧŋ yaȧ mȧȧŋ e ɓɛ̀ɛ̀jȧaȧ, sèè maiŋ kuwiè wèè anyuùŋ kòmaim nyȧŋ yèè miȧŋ bi, kìlȧ nyùùŋ ko jɔɔlèe maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa weè nyiŋ, yɛ̀ɛ nyùùŋ gbiŋ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ wòò keì tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ weèum, sèè mùŋ hnȧŋ ɓɛ̀ nyuùŋ kòmaim nyȧŋ sèè maŋ woò mȧȧŋ muŋ mȧnȧim, mìŋ dònȧŋ nyimèè maim mȧnȧŋ, ka kòmȧŋ jɔ̀ȧfelaa miɔ̀ŋ, nȧȧŋ pɛɛ huii yaȧ yɛi tòloò wo hȧì felaa wo yɛ̀mɛ̀ jɔùŋ, wȧȧŋ jɔùŋ wii mìŋ manaŋ, nɛ̀ɛŋ nyɛnɛŋ ka gbìȧŋ kùȧŋ kèè jɔùŋ wii kùȧŋ dìì lɛ, sɔɔ̀ ka yɛ̀mɛ̀ e gɔ̀ɔ̀yɛ̀ kiiuŋ nɛ̀, ɗèwè nyuùŋ gbòȧ kɔɔ, e kȧàìŋ kiiuŋ nɛ̀, e tùwò kiiuŋ nɛ̀, d̀eweɛ̀ sɔa wò gboo nyuùnkpùuŋ dȧwiuŋ nɔɔ̀ŋ kɔɔ, sèè mȧȧŋ wò komo ɓɛ̀ gòo sèè wo dȧȧ tɛɛ̀ mȧȧŋ ɓòò wii manȧŋ ka muiŋ kùmìȧŋ nyȧȧŋ, kɛ̀ wò kumiȧŋ, kɛɛ sèè wo dȧȧ keì maŋ woò mȧȧŋ ɓòò wii, wȧȧŋ kenȧŋ ngèè ɓɔ̀ùm woòim tii kiìŋ nèè nȧŋ kuwo yɛi jaȧkpȧi wɛɛ̀, muŋ naȧŋ kuii kumiè kȧaȧ, wòum tɔ̀ɔ̀tù dìɛŋ, tii miŋ fè ngèè pɛɛ nyimèè wèè nyɛ̀iŋ nȧȧŋ jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ naŋ jɛi, because nyɛ̀iŋ jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ niŋ jɛi, anytime nyɛ̀nɔɔŋ tìyèe dè nɔŋ keì sùȧ mùŋ yȧim dìɛ̀ŋ sùȧ, taìŋ gbiŋ sùȧ nyɛ̀nɔɔŋ tìyèe naŋ nɔŋ kpòlȧ keì, ɓȧȧ wèè nyaȧtȧaŋ pɛɛ mùŋ yȧim dìɛ̀ŋ sùȧ, wo jɔùŋ mȧȧŋ wii nȧŋ mìŋ fè kaamè wèè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ, miȧŋ biɔ̀ zȧ wo felaa pɔ̀ɔ̀ jɔùŋ ɓɛ̀ɛ, Mùŋ kɔ̀ȧ maŋ ɓèmè dèè jawè mɔɔ̀ŋ maŋ kòȧ ɓɛ̀i yòo maŋ kpɛ̀nɛ̀ŋ kiiuŋ nɛ̀, mùŋ yaȧ felaa kpɛ̀nɛ̀ŋ kèè jɔùŋ, mùŋ kɔ̀ȧ mùŋ gòuŋ ɓaȧ ko jɔɔlò, e dùùm mɔ̀ɛ kuwo maŋ hnȧŋ mauŋ hȧwè feìŋ wo mȧȧŋ jɛ̀wɛ̀i wo hawe, wo felaa mȧȧŋ wii maŋ pɛɛ hnȧŋ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kapȧ mɔ̀ɛ̀ è sɛ̀ɛ̀sɛ̀ɛum miŋ fè nyimèè wèè maiŋ mȧnȧŋ, maŋ ɓɛɛ hnȧŋ mȧȧŋ mùŋ yaȧim mȧnȧŋ sùȧ ɓɛ̀ nyunùim nyȧŋ miŋ fè nyimèè, because kiìŋ nèè, miŋ manȧŋ muŋ hnȧŋ muŋ dìɛ̀ŋ nyunùim nyȧŋ, ɔ̀ɔ̀ muŋ gè yèye miɔ̀ŋ fòì diɛŋ, wò jaa yɛi le wò naŋ suffer weèim, wo kuwȧ nɛ̀ŋ gbiŋ wèè woim kiɛ̀ŋ, mìŋ kuwȧ è nɛ̀ŋ wèè kauŋ kiɛ̀ŋ kɛɛ e ɓɛ̀ɛ̀jȧa, miŋ ɓemè ɓɛìŋ nɔŋ zȧ felaa wii kiɛ̀ɔŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa, kɛɛ yɔ̀ɔ fè dùȧŋ nyùùŋ gbiŋ lɛ̀, <hesitation> wȧȧŋ miŋ fè dùȧŋ nyùùŋ, kȧnȧ dayȧa kȧìŋ nɛ naim banè fè dùȧŋ, huii, wo felaa wii wo hnȧŋ wèè maŋ nyìmèè kèè wèè nyɛ̀iŋ felaa wii niŋ jɛi, sèè maŋ nyimèè niì sìa gbiŋ maŋ fɛèmȧì yȧùm fɛ̀ɛ̀, kɛ̀ koɓɛ̀i manȧŋ weè maŋ yɛ̀mɛ̀ muȧŋ bi lɛ̀ mȧȧŋ yɛmɛ̀ mȧŋ sɔ̀ɔ̀ȧȧ, ɓɛ̀i manȧŋ weè nyuùŋ kòmaŋ mɔɔ̀ŋ woum yɛmɛ̀ lɛ kɛ̀ wò moo yɛmɛ̀, ɓɛ̀i mùŋ yaȧ ke yɛ̀ɛ̀ jiifȧa fè nyuùŋ kòmaŋ mɔɔ̀ŋ, ɓɛ̀i nɔŋ ke jii nyiŋ nɛɛ̀ŋ gò fȧ maŋ ɓɛɛ gbìȧŋ keì gbiŋ kùȧŋ sùȧ, because kiìŋ nèè, wo felaaȧ yȧùm gììyè ɓaȧ, wò yȧùm dìɛ̀ŋ sùȧ kuwiȧ nyuùŋ kòmaŋ mɔɔ̀ŋ, tiŋ zȧ wò naŋ suffer weèum, wo felaa wii hìȧŋ kapȧ pȧtà mȧŋ nyimèè wòum mȧnȧŋ, Wo nyuùŋ kòmaŋ mɔɔ̀ŋ kȧìŋ wò nyȧȧùm wo woò wȧȧŋ ɓɔ̀ mùŋ kaa, kiìŋ nèè nȧŋ kùwòùm yɛi, miŋ gòum mȧnȧŋ wèè yèye, miŋ gòum mȧnȧŋ wèè dèda, maŋ ɓèmè felaa mȧȧŋ wii wɔŋ niì sìa gbiŋ, nyuùŋ kòmaŋ mɔɔ̀ŋ wò yaȧ gulie, e jùumùɛ muȧŋ nȧŋ kȧnȧŋ niìŋ, soo mùŋ woȧ mȧȧŋ muŋ ɓemè felaa, yɛ̀mɛ̀ felaa nyȧŋ sùȧ wèè yèɔ kuwa ɓɛ̀ɛ̀jȧa wèè nyuùŋ kȧìŋ wò gboo nyuùŋ kȧìŋ kɔɔ tɛ̀ɛ̀, wò gbòòùm kɔɔ tɛ̀ɛ̀, wo fè ɓȧȧ kèè jɔùŋ, wò ɓemȧŋ kii mɔ̀ɛ̀ wo ka woiŋ kpɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ joo, wo felaa mȧȧŋ wii mauŋ kɛɛnɛ̀ŋ niì sìa gbiŋ mùŋ yaȧ nɔŋ aŋ dȧwium nyȧŋ kɔɔ kȧwoùŋ, e nɛ̀ŋ gbiŋ naȧùm fòlò sùȧ, maŋ nɔŋ nɔ̀ŋ ke yɛɛ̀ mȧȧŋ kii, e gòla nɔŋ nȧŋ nɔ̀ŋ jeum nɛ̀ŋ, muŋ naȧŋ wa nȧwèè nɔ̀ŋ keì kɛnɛ sùȧ, zȧ mùŋ nafȧ nɔŋ kɛ̀ yèye mɔɔ̀ŋ nafȧ, sèè mùŋ ɓemȧŋ felaa mȧȧŋ huii, wo felaa mȧȧŋ huii mauŋ ɓemè maŋ fɛɛ̀mȧì nɔŋ nȧŋ dònȧŋ nɔ̀ŋ joum mȧŋ, yɛ̀mɛ̀ felaa nyȧŋ sùȧ wèè yèɔ kuwa ɓɛ̀ɛ̀jȧa wèè nyuùŋ kȧìŋ wò gboo nyuùŋ kȧìŋ kɔɔ tɛ̀ɛ̀, wò gbòòùm kɔɔ tɛ̀ɛ̀, aŋ dàwium nyȧŋ yɛmɛ̀ìŋ naȧŋ nɔŋ nìŋ nɔ̀ŋ nɔŋ keela nyȧȧŋ e jei tòmo lii, kɛ̀ sèè kèè felaaȧ yɛi nɔ̀ŋ le Mùŋ yɛmɛ̀ taìŋ, ɓɔ̀ mùŋ fɔɔnɔ̀ŋ nɛɛnɛŋ, mùŋ woȧ mȧȧŋ muŋ ɓemè felaa, yɛ̀mɛ̀ felaa nyȧŋ sùȧ wèè yèɔ kuwa ɓɛ̀ɛ̀jȧa wèè nyuùŋ kȧìŋ wò gboo nyuùŋ kȧìŋ kɔɔ tɛ̀ɛ̀, wò gbòòùm kɔɔ tɛ̀ɛ̀, zȧ mùŋ nafȧ nɔŋ kɛ̀ yèye mɔɔ̀ŋ nafȧ, wo pɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kapȧ mȧȧŋ miŋ gò nyimèè hoi, miŋ manȧùm, e nɛ̀ŋ lii mùŋ nȧŋ yɛi nȧaŋ woò wèè jɔùŋ dàwi miɔ̀ŋ nȧwèè mùŋ dònȧŋ mìŋ nȧŋ nyinìè, sèè z maŋ miŋ nyiniȧŋ kɛ̀ è hnȧŋ ɓɛ̀ɛ̀pɔ̀ɔ le nɛ̀ɛ̀ŋ miìŋ, soo bɔ̀mɔ̀ŋ kuii miŋ manȧùm, wò nɔ̀ŋ nyuùŋ chɛ̀ɛ̀nchi wò dònȧŋ woò wȧȧŋ jɔùŋ jɔa wii kuwa jiikɛ̀ɛ, wȧȧŋ tɔ̀ miŋ bùȧ, miŋ chɛɛnchì maŋ kpèèim mȧŋ, wò ɓemȧŋ kii mɔ̀ɛ̀ wo ka woiŋ kpɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ joo, wo felaa mȧȧŋ wii mauŋ kɛɛnɛ̀ŋ niì sìa gbiŋ mùŋ yaȧ nɔŋ aŋ dȧwium nyȧŋ kɔɔ kȧwoùŋ, e nɛ̀ŋ gbiŋ naȧùm fòlò sùȧ, maŋ nɔŋ nɔ̀ŋ ke yɛɛ̀ mȧȧŋ kii, e gòla nɔŋ nȧŋ nɔ̀ŋ jeum nɛ̀ŋ, muŋ naȧŋ wa nȧwèè nɔ̀ŋ keì kɛnɛ sùȧ, Kɛ̀ maŋ fɛɛ̀mȧì mȧim jèè fɛ̀ɛ̀, maŋ fɛ̀ɛ̀mȧì gbiŋ nɔŋ zȧ naŋ nɔŋ fòlò nyuùŋ kòmaŋ mɔɔ̀ŋ fɛ̀ɛ̀ naŋ nɔŋ dè pȧ, wòò nɔŋ maȧŋ e jùumùŋ yaȧ hìnìè nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ wo go pɛɛ gè nyȧȧŋ woum gboò, kɛɛ sèè wo nɔŋ gòlȧ, woum nɔŋ gùlìȧ dìì, wo felaa wii woum mɔŋ diɛ̀ŋ wo nɔŋ gòlȧ, e gòla lii wò naŋ yɛi gòlò fɛ̀ɛ̀mȧì guùŋ ɓɛɛ ke dè, muȧum jɔùŋ nyùnɔ̀ɔŋ naȧŋ muȧŋ jɔ̀ȧ wii e gbòòno nȧŋ yaȧ hìnìè nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ e jùumùŋ pȧtȧ maŋ yɛi sɛ̀ɛ̀ sùȧ, soo felaa mȧȧŋ tii mùŋ woȧ mȧȧŋ muŋ ɓemè felaa, kɛ̀ɛ̀nɛɛ̀ŋ yɔ̀ɔ wò kuwa ɓɛ̀ɛ̀jȧȧ nyuùŋ kȧìŋ lɛ, ɓèmè yɔ̀ɔ kuwa ɓɛ̀ɛ̀jȧȧ nyuùŋ kȧìŋ, ɓèmè wò dònȧŋ jɔ̀ɔ̀lɔ̀ kèè siwè mɔ̀ɛ̀, evenself sèè pɛɛ wò go ɓɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ gbiŋ wèè woum fè kɛɛ wo hnȧŋ ko gboo muìŋ wò dònȧùm sìè kèè gboo muìŋ feìŋ, e keì gbiŋ naum hnè feìŋ wò dònȧùm kɛ̀ɛ̀ sȧngè lii feìŋ, wo felaa wii, kɛɛ maŋ ɓèmè felaaȧ yɔ̀ɔ kuwȧ ngèè sȧngè lɛ, nɛ̀ŋ gbiŋ yeum hnȧŋ feìŋ mùŋ woȧìŋ niŋ nɔŋ woiŋ gbììȧŋ maŋ kùȧŋ wȧȧŋ kɛɛ kɔ̀ȧ nȧŋ kɛɛ sɔ̀ɔ̀ kèè kpoo mɔɛ̀ŋ ye, wo felaa mȧȧŋ huii fè felaa, mùŋ ɓèmȧŋ felaaȧ yɔ̀ɔ siȧ gboo muìŋ feìŋ wo kuwȧ ɓɛɛ nɛ̀ŋ gbiŋ woum fè yò, kɛɛ e ɓɛ̀ɛ̀jȧa lii, sèè pɛɛ yèye mɔɔ̀ŋ nɔŋ gè nyȧȧŋ wȧȧŋ ɓaikȧò felaa wɛɛ̀ wȧȧŋ dayȧ dònȧùm kpuumò, muȧŋ dayȧ dònȧùm kpuumò lii bȧ yaȧ hìnìè nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ,